<hesitation> ndivelya ra skwa'a, skwi man tamba siya'a, sisi a jinahaka kumbsa skwame a nagada a man gaskiya skwi mana imba siya'a, sisi ara makwatuba a zhbi makwatubsin ta hoda meme makwatuba gugumma a zha t'va'a a vanda ma keifba klifa maka zhezha a watsak kaza skwisa a vina to gugum sa. ta gosa kuke a ta ngatsa'a, guguma man daman ta pizh pizha ningaba skwisa vasa ka sldaka'a ka pizha'a, mana tanta kabi a man a ghaliki ta pisha'a. bi man kuza azha tivizi ningabigina a zina a kasada sldiya'a, maka slda'a. a zina a ka mana'a tapiya tapiya'a. gaha ga man kapiya a, dipatsa a gida man a ka sldatsda sldatda dispatsa a, gida man ka sldatsda a wushnosa man ka slda'a, a ka mana a ka sldatda maka fiya a gidgiba man ka sldatkata a ka hada a gidninga a simsta gazamga man ma patsa inzana man men makar tsaw ngi dekekka a kesha tasha'a. a ma ninga'a, a kasa tasha'a a fakak gugumma to gugum ndi ndingidakekka tamba tashina'a, kapiya a jira a kan yamava a ka tushina. A man imbil man masiyana skwining ta giya ninga da ngasla'a, man ta ngasla'a, guguma ta skwisdahad vandaba ningaba ta gawa a rata ta pizha an pizha pizha a vasa vanda man ka pizha vanda ngaya a kasa tsukada wi ningaba ta pizh stada mmatsatsawa a zha ata pitskadawi tasa pita'a, man ka pita. vanda aka sula'a man ka sula'a gazamga aka dzuba'a, skwisa dibninga zha man aa dibvandasa ko man ka pida a vava aka ngasla'a aka skwiskana kliffa mana kliffahi man ghalaki man nzal ngaya zha aka sldam a watsak a ka pitsan gwatsa dava ka ka halkan vatalsa t'pna ata <hesitation> takka gugumsin a ta hadangva a vati a vanda a'ta ta'a ninga'a man maffai tabahana makwatab makotub sin man katong a jim kumba man ndo man sa taw a ta gud va skwi man tasiya'a sisi maffai ta tiya'a,